Fomba hanamboarako sakafo telo kazany zao an fampiasana akora miainga aminà zava-maniry fogna ohatra hoe magnano za lasary karaoty, ohatra zaho magnao rona anamalao atao atao karazana agnana zany an, anamalao, ananambo, petsay an, de atao angivy bitika, de avekeo am'zegny zaho mihinana voankazo, ohatra hoe: mihnana manga za, na mihinana pôma.